पेरुन संसक्रति पेरुन संसक्रति में इस्पेनिस भासा जान अधिकारिक। भासा करें ने हन्य स्वाधेशी भासा जान बुले वर्गास योसा जान लेखाक। छे पान करते सेवी चे कच्ची मशली निम्बुन रस्रोचरम साल्टा दोरो। है खास खानन चीच चे धर्म जान चे केथरलिक। धर्म चे परंपरा चे लोग मनेता चे कहते हैं एंटी राइमी जान तियहार चे। संतरो कुर्सी जान लोग पिरे चे कहते हैं जान पोल लेरा चे साथ पुरुष। <hesitation> आदमी पिरे पहुंचो संगीत कहते हैं जान पैन। पुलोट संगीत चे जान लोग वारू सोबावती रोई।